Hoyori ngong hiya tiki rumaru kamorong no'ra o'komo hoyori poti nii nawa' roki hoyori nong newarei nuinuhenong, nommai ngung pu'yomo nohurumo nunehong hoyori ngong rumaru kamorong iro ongi pu'yohnong, nommaiki toku namah mi'nonghenong. Nommaiki ho hiya manni ngawamo nahamong tiwoning tiwoning ngawarei koring ho hiya ngorungkong manni naharei koring tiwoning tiwoning ngorummo nu'henuiyong. Manni nahah ho rokong poti karorong, ho rokong poti puhetong, ho poti yewoning ngawah roki manni roki rahroi pau ngeyeimo tuituhetong, roki manni toku noruno sihihetong ho hiya tiwo ngawah, manni mirahu meng ro raarah roi tuhetong. Ho nahah tuituhetong ho aii ho rumaru iroko ho itikaiwah tuhemuro nurong, tiko poti nohungong roki poti pehko'rakori sensikorokon nohno o'konome'kong, manni hoko rumaru sensikoromo tuku monoimo tuhetong ro tiki kahihnoki tui. Tii heko no piro tururoingite nawa' ho nouru nohitetong hei ong nommai iro nowoning turotong iroko nowoning turotong manni tapui'he, manni monoihetong ho hiya tiwoning ngawah. Monoiro nohihetong ooh ongko iro tiwoning turong, poti ponna ngi nawa' tui tiki howonoki noki roki tu' manni nohihetong ong nommai no'ra yii rii'koitong oo koh meng ngowoitong oo yewoning ngowoitong manni. Toku runni monoyeyi tuhetong, impa hoi nommai kesi nopo tii howono uhuingite tii monowaro hekoki noi poti ihkita nongno noki ho poti oo noi yesi yesiki ngoworo ki'keno tuhah ngoworo manni urii huro nawa' tiki no'hetong eii ong nommai owori iro koh piro tuyu monosing hoyori poti ong iro, iro koh piro tuyu. Impa roki tikiko turongi nawa' toku onohihetong, impa ro kingking tuhah riku nokihetong ooh ong nommai owori ho kesingi tukong riku humo ong nommai owori mukowo monoro koruitong. Manni ho kukommo nu'henuiyong. Impa poti noi aii ho nommai pumo ni'rotomu'kong nahah iih ho puung, nawa' nokonghenong ong yenohno hongopono riworing impa manni nokihetong ih nohungong niko ho hekoki nukong ong aii ho hongoponoriworing. Impa ho poti noi toku nohupi' ho kaworong poti tiru, neekii nohummo nu'henuiyong iih ong yengoworo pung nommai yangpara. Ahh tiko ro poti ihkita hekoki nopiro manni noki tong ong nommai owori yengoworo pung ningii honowo nommai rangurihah monongong oo yewoning ngawahnowo, iro puyu monoh nong. Oruko ho ai hoyori pokong poti pung. Tiwoning ngowoitong tiko manni ho nekong rumaru ruu orutiru manni raahewungmo nuhhe niuyong poti ho moii noii piku, yewoning manni rehupih nuh nuhe niuyong moi noi kotp pimmo tuku yesi rimo yesin rokong ho poti kaarorong hukare'ku roki manni raa'heimo tuhetong hoiyo ro kahihnno tingii rumo rookunnee tii kahihnno sinutongkong nahahko mookusing tiki kaahihnno ho rokong kontaraka ronghiro tii romoki eneke tiwo ongnii oh gnoniikong kontaraka ronghungyo muuraro nawah, aii puuhetong impah tiwononing manni tapumo ree yuu unuii unuhenong hoyoko nohungkong manni roki oko gnomumo tuhetong taapumo riyu unumo unuhenong. Tinonhno hoiko kuupuna nomu'kong ooh ong nommai ngung nee ong nommai ngung impa o'ko ngongyo raa'hee'rong, ho nommai ho pookong rumaru raa'huitong manni noki tiwoning tiwoning nurong, impa tiwoning manni hoko o'konomengmo manni ho nokommo nii timahko hoi hiya mirahu o'ko nongmo nu'nu'henuiyong roki roruki nii hoi Hoyori ngong rumaru roki ruu orutiru hoi nommai kumaremakuinowo ngomoromo nukung impa roki orukii mirahu meng hoi yo aii iroko anaki eneke nohro piikong tiwoning tiwoning ho rokong potii karorong yewoninang raaheikong mani mirahu meng tongunno mikong ho eneke tiwonong naakaromikong roki. Impa ho aii nahaahko mookusing ho aii nohu ngong mirahu mani nohungkong tii nohnno kaamorong ho manni neeki raaheupih nuh nuhe nuiyong. Tiwoning mirahu hoiyo tiwoning meng mi'nomimo nomiing nii tiwoning meng answer ngomikung ho ngong korokoro yewoning roronguhnong manni tiwononing meng tutuhemihkung hoi yo ningi tiwoning meng nakaroronno mikong. Tiko aii topo tongosing ho kuupuna manni raahorokong tinohno ho hiya mirahu hiya noi o'ko ngongku ho nekong rumaru raahunku ho nekong kaamengyong toku poti ponna tukong roki poti pehkohra tukong nawah roki noki hoi fourplaki yii ngoiro nokikung ohh tiwoning ngongkung muwonmii ngii ngoiro yii nokikung ohh tiwoning ngohnong tiwoning ngohgnohnong toku nah poti ponnaki tu'ki ngori ngoimo tuhetong roki muwomiki ngoiro nokikung ohh impa komikoring ho hiya ningii Ti nukaki uukisa tii kahihno monowotomuyuu oko nohnong iro tii hoiyori ngong rumaru tii kaamoro ho eneke turumoro rahrahmoro nokoh nong tiignii nuka tii nohno paawotomurong, ho iro eneke raarahmoi ho paau ngohnong tiwoning ngawah ko gnawamong toku naha hai putonoruho impa manni raahmorokong hoi yo tiwoning meng nakaromungo anagnii. Impa mirahu manni hoyo o'ko ngomorong roki tiwoning nakaromiku eneke rorgnunno mikong manni rokimani mirahumeng tongusing hoi yo tiwoning nakaromung ho rumaru ho roki tiwoning tuhah manni roko nawah nokihetana nii tiwononing meng ong hia ruumaru niigii yii rahugana toku nokikana timahko nii ong hiya yee raahugana nii tiwoning nakarominong ho manni kukimo tuhetong ong hia timahko tiwoning naknakaro roko manni kukimo tuhetong ho tiwoning ngawahko meng ong hiya meng tiwonango nakanakaro unukong impa hoyo Hoyo manni nohungnong manni mirahu meng, mirahu meng hoyo tiwoning meng nakaromuro mikong ngori ho hia hoiko kupuna naha kuukemuhkong nommai tinohno kaworokong, impah hoi yori poti tinohno eneke king ngung kong ho nekukuki kawotomuhkong kawotomumo nomuhkong nowori ho nugnamong yii kuraisa yii kawootosing iro hoi yori poti ong tiwoning. Tinohno impah hoiko gapmani o'ko ngoyemuh henuiyong nopummo noh hetong ho tori iroko tipo tipo tipo kaweering hoi yori poti ong iro tipo tipo tipo kaweering. Impa ho tori nopemuh henuiyong toku nah puutonoruho hoko tiki heko howo mukai kori kawarei ho mirahu hoi yo hoi gapmani ho namba nopemuhkong nahah tiwoning tiwoning norongkong tii heko woki yewo muhkii hohkognoiro tii heko howo muukai kori piiku kirining ngaherong hoo mi noperaherong naha ro iro timah muukoyeena or tingu ring ongi kaahihnoki nuiyong, hoyori potuwana iro tingu kaweering hoyo manni mirahu meng toku tuurapu ong nowokoh animal roki muukawahku tokunoi riikong roki nah iroko monoiro uwa mahkata yii huru oo kukuraku monoiro nohing ong tiwoning meng O'ko ngoworing <hesitation> noi puung ko neki manni toku torikurung he niuyong tiko hoko hoiyori ruumarau noi muukisa ururo ururong toku nee ho kingking amah nuiyong, roki nee ong urinii taapangee ma'nuiyong ngo turotong noi nekong ngo, hoiyo nekong o'ko ngung tiki uruii uruherong aarung or rumaru oh urii tapa hoi yori uruii uruheroong toku naahah tuuki meng. Tiwoningo nekii roki turapuu monongkong hoko ai ho hia noi neeh tapuumah kong hoi noita tapuma'ku toku kukongkong ho ponguu seregung tongurungkong roki oruki ho hiya noi nekii toku ngong kung eneke ngoyema'kong ho hiya tiwoning ngawahgung tiwoning. Impa hoko manni aii tiwoning mirahu meng tongu rungkong hoyo nee tiwoning taapuma'kong. Impa ong korokoro roronguh nong ngong roki ong ngong rumaru noita roronguhnong rumaru noita rorongumo nohuhnong ho aii tiwoning tiwoning ho rumaruu tiwoning tiwoning ho hiya tiwoning ngawah ho paau ngoyewungkong neki raahme' nokommo nu'he iroko tingu rising, iroko tingu rising, hoi nyoriko poti ong ongu tingu rising hoi yoriko owinna tingu rising hoyori ong omori tingu rising, hoyoko tiwo ngawahko nekii raahewungkong ho paau nora neyewungmo tiki ongi kahihnoki